Ñukaka kawsayka mana <hesitation> mirga <noise> nishuk rurarnichu <hesitation> ñawpa <hesitation> nishun kawshu <hesitation> watapi <noise> ashawan llankakurkani shinapish chaypi si ashatawan rurakun nishun <hesitation> mi- menos pachata charirkani, kunanka wasipi kaw- ka pasani wawawan <hesitation> mana utka rickcharinchuk ishkindik <laughs> asha <hesitation> tutamuntata rikcharinchik camata tindinchik rinchik <hesitation> paita churachini paypuk churanakunata kay llackta kan chiri chauymunta ka <noise> chashi paipuk chompita o ponchota churachishpa <noise> rinchik yanunamun tapuni imatatik minuni mikunata munangui uchilla kashkamanta manarik kutichin pero ña yachan mikunata e furtas paukuna, paita munan chauyta mikuna shinapish paypuk <hesitation> ña yachani chaymunta kupani paypuk siempre fruta <noise> chaymuntaka kutin ña ima yanungapuk, shinapish yachanchik colada importante kan wawakunapak. <noise> Chaypuk ima avena, ima kinua, ima <hesitation> machica tayanu pani, chaymanta kutin iimanishun proteina, taka kunkakunkapakkak lulunta timpu chini o <hesitation> punchakunaka refrito o revueltotutak rurani <hesitation> ña ima tantaku o panquekes ima <hesitation> rakapuk tiya chayta karani wawanku pay ñukapich ñuka kusapish mikunchik <hesitation> plato manka, cuchara, tukita <hesitation> may llanchik y illanchik ima wasita, bañota, cocina, sala, dormitorios kunata. Iñachay tukuchishpa kutin <hesitation> wawata kutin cambianaka churanata pay ma pachin mapayachin chaya kutin ña cambiarishpa armarishpa, <hesitation> makinkunlla kunllacharmachin shuk punchakuna armanchinchik chay armashpa ña kutinkun pay <hesitation> todavia o nishun <hesitation> chuchukun chushushpa ña puñuk <hesitation> chatpi ñuka atasha tiempota saquipik ñuka wasita pichani o tashani <hesitation> chaymantaka ashatak tiyarini ña shia computadorapi o celularpi rikunkapak imana novedad noticia kuna tiyan ña o ñuka latik ña Chaypuk ima avena ima <hesitation> quinua ima machica chaymunta kutin yanupani chaymuntaka kutin ima nishun proteinataka kungapaka lulunta timbunchini o mayjin <noise> punllakunaka refrito o revoltota rurani <noise> y ña ima tandawan o panqueques o imawan chawan rurankapuk y ña chayta karani wawamun, ari nukapish ñuka kushapish mikunchik plato manga <hesitation> cuchara tukuyta mayllanchik y limishanchik ima wasita, bañota, cosina, sala, dormistoriokuna <hesitation> y ña chay tukuchishpaka kutin <hesitation> wawata kutin cambianakan churanata pay mapachik, mapayachik chay kutin ña cambearishpa armarishpa, <hesitation> mayjin punllaka o shuk punllaka armachin o shuk punllaka mana armanchinchik chay armashpa ña kutin <hesitation> pay todavia o nishun <hesitation> chuchukun, chuchushpa ña puñun <hesitation> chaypi ñuakata asha tiempota saquipig ñuka wasita pichani o takchani <hesitation> chaymuntaka ashata tiyarini ña shia computadorapi o celularpi rikungapak imala novedad noticiakuna tiyan <hesitation> ña o ñukalatin ña. Allichirini ñakcharini ña ñukapish, churanakunata limishukunata churani <hesitation> y ña kutin <hesitation> chawpi punllamun tukukpika o la una kakpika ña kutin, almuerzota ruranakani wawapuk <noise> y paypuk ima sopita o shuk <hesitation> arrozcitota rurashpa <noise> paymun karankapak chay variado kan sopa o arroz ensaladata rurashpa paimun karankapuk ñashi la una o las dos de la tarde ña mikushpa <hesitation> kutin tukuy mikushpa kutin ña paylatatik ayudachini wasita pichanamun chaymuntapish <hesitation> ima cuartokunata chishna, ña chayta tukuchishpa kutin pukllanamun shamunchik pay <hesitation> churakunata tendenamun paypish jawan terrasamun ridor shuk mirga rumikunata charin chay rumikunata pukllador o ña paypuk <noise> juguetekonawan llucllinla chayka sumakta pay jawa terrazapi intipi <noise> kunukyashpa pugllashpa shuk ratota kan chaymunta kutin ña yaykumunchik kutin wasimun. Washimun kutin <hesitation> ña sha paypuk juguete o paypuk librokuta rikun <noise> asin, ña nin yaku, kutin mikunamun. <hesitation> Chay kutin shutik actividadkunata rurashun ña <hesitation> kishas kashuk semanapuk o kay, kayamunta shuktik actividadesta <hesitation> parla kishas pudisha kunaka chashna rurashkanchik <hesitation> chishikunapi rikudurkanchik, ña <hesitation> ñuka kushapu yaya, mamakunamun o ñukapuk yaya, mamakunamun rikunamun ñuka yaya, mamakunapukpi <hesitation> kawsankuna asha campo, chaypi kutin tarpushkakuna ima vegetales, o frutasta chayta mikunamun <hesitation> ridur, shinapish shuk ashkituta charinchik chaypi pullanamun paywan ridur karanamun ridurkanchich y yaya mana <hesitation> ñuka kushapak yaya, mamapukpika <hesitation> tiokunawan pukllanamun munan, paykunapuk rikunamun, <hesitation> tushunamun pullanamun, y shinapish paypuk <hesitation> primo, pullanamun chishna munanamun ridur <hesitation> chishikuna ña chishi chaykunawa ña sea ñuka wasipi o paypuk wasipi kashpa ña tigramudurlakanchik tutaka ña puñunamun tutapika ña ñuka, o ñuka kusha, ñuka wawa ña, ña merendeshkashpaka ña Ñukunchish pillama y sepillo de dientes ña allichishppa ña durminchiklami mayjin ratukuna, <laughs> maijin pullakunaka mayjin tutakunaka <hesitation> shinchi kan uchila wawa mana utka durmin <hesitation> kishas mana <hesitation> punllapi mana alli durmushkamunta o <noise> nose imamanta pero mana utka durmidor mayjin tutakuna kuna tuta laya kashpaka utka durmin ña actividades rashkamanta ña tranquilo kan. Chasnami kan ñuka <hesitation> ñuka nishun punllakuna chishna kawsani y <hesitation> yupaychani.